Pues ndeyu tikuiti keé nyidi, ndeyu mnindute, <hesitation> ndeyu kuuñu tiyu ñupa muli, keé nduando, keé nyikona yara nyikona, tiañu nyikona komunu, kuuvu nxu nyikona xa kuwa ndeyu muli ti´u